Fomba fanomana lia handeha tomabily zay. Gn'amiko manoka, laha ohatsy ka zaho ny hinday gny handay ny tomabily iny, karakarako tseky aloha tobily iny. Henteako ny mombamomba azy, ino ny raha tsy mety amy tomabily tiky, ino ny ola, ino ny raha simba aminy. La bakeo amizay, fafako malio la alako amizay gn'entako lafa vita piry, fehezako ambony tomabily iny ao na atako anaty tomabily iny ao, avahiko ze mora vaky, la mandeha amizay aho bakeo iny.